Ma dizuma che d'si perché la plastica a incuina e cuindi secund mi a s'pudrìa diminuì dë tantu lon che al e dë plastica <hesitation> duvrant d'aute d'aute coze cuindi ad ezempi për l'imbalage pa pi feie dë plastica, ma feie dë carta e pöi tante d'aute coze